أحب الاحتفال بعيد ميلادي مع الأصدقاء والعائلة. نحب نقيم حفلة صغيرة، نعمل كيكة، ونلعب ألعاب. الأجواء تكون مليئة بالضحك والذكريات، ونحب زادة نشارك لحظات مميزة مع الناس اللي نحبهم. الأعياد تعطي فرصة للتواصل وتعزيز العلاقات، وهذا يجعل الاحتفال أكثر قيمة.